عشان نخيط الزر بالقميص، بنجيب خيط وإبرة ونجهزهم، وبعدين ن- نحط الزر في مكانه ونتأكد إن مكانه مظبوط مقابل الفتحة حقته، بعدين نبدأ ندخل الخيط والإبرة. ونخيط الزر بالقميص عادي سهل جدا.